אינערווייניג אין די ניס קראכער זענען פארהאן צוויי שטיקלעך וואס דרוקן זיך צוזאמען, ווען א ניס געפינט זיך דארטן דעמאלטס ווערט די שאלעכץ צובראכן און אזוי קען מען גרינג ארויסנעמען דאס ניסל וואס ליגט אינעווייניג.